Irô orsa polera àby io, mahatonga mahadin̈y hatsika ndraiky laneze zen̈y, amy ny tan̈y manintsy irô man̈ana araiky fonon̈y irô zen̈y araiky mahery bokà eo malandy be in̈y zay. Avy eo amin'zay irô zen̈y man̈ana fahaizan̈a miain̈y amy ny toetr'andra jiàby. Man̈ana zen̈y zen̈y irô karà zen̈y ny haiko.